<hesitation> Fomba hanamboarako paty koa zaho e kao <hesitation> zaho antragno e, <hesitation> le paty tiàko kalôngany e spaghetti regny e, mividy spaghetti zaho de mampandevy ragno de kaofa mandevy ragno de avariko akao le spagnetti de <hesitation> kaofa masaka le spaghetti de alàko agnaty ragno de apetrako ake kalôngany de <hesitation> mividy amzay zaho ingredients isan-karazagny ataoko fangarognazy, ôhatra hoe mividy potikena, mividy poulet, de asiàvako epice regny avake ataoko frity de asiàgna raha maîntsoîntso koa de vita.